Ndi woto gna préféré, bawoni woto gnan katan déné nokhou laté, ado vélon ta baana mokho, vélo ngana gna makha kha deben do debbe be tinten gueni a lawa télé dono kha woto gna katta ndéné nokhou laté, a na takha nokhoηa fanke yimmé ntankita, khobé yimé ntankita, kha ado véloηa inta bana woto ké ya siréni dinanti vélo ké.